نجم نسبح ونركب الدراجة. تعلمت السباحة في عمر سبع سنوات، كانت سهلة بعد شوية تدريب. ركوب الدراجة تعلمته في عمر خمس سنوات، استغرق مني يومين فقط. هذوما حاجات ممتعة وتفيد في الصحة.